Zato, sivampolo sivy amby, sivampolo valo amby, sivampolo fito amby, sivampolo eny amby, sivampolo limy amby, sivampolo efatr'amby, sivampolo telo amby, sivampolo roa amby, valopolo, valopolo sivy amby, valopolo valo amby, valopolo fito amby, valopolo eny amby, valopolo limy amby, valopolo efatr'amby, valopolo ro- telo amby, valopolo roe amby, fitopolo.